يعني مثلا، من <hesitation> يعني جول اربعين، خمسة واربعين مرة في اليوم. على حسب والله لو في شغل، في إتصالات، وفي رسايل وفي زي كده، فأمسك الجوال كثير، وبدول أشيك على طول، لكن أول ماأصحى طبيعي ثلاثة، أربعة مرات كده أشيك على الجوال.